Ia, kolontsain̈y ny Etôpia ndreky <hesitation> resaka fandokisana zen̈y mahay mandoky zen̈y irô areky areky tsiro man̈ôkana tsisy mpahay in̈y zen̈y tan̈y jiàby. Avô <hesitation> koa fa misy raha mandalo mitsinjaka ndreky mihin̈a zen̈y kolontsain̈y ndrô karà zen̈y.